Si nuddu vinissi a lu me matrimoniu crìu ca mi sintissi assai tristu, picchì pi tutti l’anni appressu m’arricurdassi di l’inviti fatti e di l’assenza di chiddi ca invitai. Pi lu funerali nun crìu ca facissi diffirenza, picchì macari doppu ca muremu nun sapemu chiù zoccu succedi nta la terra, e accussì si c’è qualcunu o nuddu nun lu sapemu. E puru si lu sapissimu, sintìssimu la diffirenza?